Pada pandangan saya, jenis perniagaan yang patut ada lebih banyak dalam komuniti saya ialah penyedia perkhidmatan penjagaan serta pendidikan anak-anak berkeperluan khas, termasuklah pusat terapi yang lebih berpatutan.

Pada pandangan saya, birokrasi amat merumitkan seseorang untuk memulakan perniagaan di negara saya. Ianya melalui beberapa jenis saringan dan memerlukan keperluan yang agak banyak.

Saya inginkan lebih banyak coffee dalam komuniti saya kerana saya suka coffee. Walaupun telah banyak kopi yang dijual di Malaysia, tapi dalam kawasan saya, say amemerlukan lebih banyak perniagaan coffee, yang mungkin akan ada pelbagai perisa serta bahan yang berbeza.

Saya amat takut berenang kerana saya pernah melalui satu peristiwa yang amat traumatik semasa kecil, di mana saya hampir lemas. Jadi saya tak suka berenang.

Cuaca agak mendung pada hari ini.

Cabaran yang akan dihadapi oleh usahawan dalam perniagaan di kawasan saya adalah kemungkinan jenis produk yang dijual tu kemungkinan akan sama. Jadi, mereka akan mempunyai ramai pesaing di kawasan <noise> saya.

Kadangkala, telefon bimbit saya tidak mempunyai perkhidmatan yang bagus di dalam rumah saya sendiri. Mungkin disebabkan rumah saya dikelilingi oleh banyak bangunan-bangunan tinggi.

Saya sukakan cerita yang berkisarkan jenayah dan bagaimana pihak polis ataupun penyiasat menyelesaikan kes jenayah tersebut.

Telefon bimbit saya akan <hesitation> menghadapi perkhidmatan yang buruk apabila ketika berada di kawasan pedalaman seperti Sabak Bernam, Sungai Besar, serta kawasan perdalaman yang lain.

Saya sukakan lawatan ke lautan ataupun pantai, kerana di situ akan banyak aktiviti yang boleh dijalankan seperti jetski, berenang, bermain pasir di pantai, snorkeling dan lain-lain.

Jika saya dapat membuat lawatan ke sungai, selalunya kita akan membuat aktiviti berkelah bersama ahli-ahli keluarga. Ianya merupakan satu lawatan yang akan memberikan banyak kenangan manis dan dapat membantu kita meluangkan masa bersama orang-orang yang disayangi.

Ya, saya memandu sebuah kereta setiap hari. Kereta tersebut membantu saya menghantar dan mengambil anak dari sekolah dan juga memudahkan saya untuk melakukan tugas saya sebagai seorang guru tuisyen.

Penggunaan khidmat perbankan dalam talian amat baik kerana ianya memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat pembayaran terutama sekali apabila membuat pembelian di dalam talian. Juga memudahkan pengguna untuk tidak membawa wang tunai, dan menjaga keselamatan pengguna jugalah.

Saya cuma berhasrat agar anak-anak saya akan membesar menjadi seorang manusia yang berguna dan berbakti kepada keluarga, ibu bapa dan masyarakat. Saya juga harapkan mereka dapat berdikari dengan baik apabila mereka dewasa kelak.

Jenis tumbuhan yang paling kerap saya nampak adalah tumbuhan-tumbuhan renek serta tumbuh-tumbuhan herba yang selalu ditanam di perkarangan rumah, sebagai hiasan ataupun aa untuk pemakanan.

Pada ketika ini, terdapat banyak perkara yang boleh dipertingkatkan menerusi program kebajikan yang dijalankan oleh kerajaan saya. Terutama sekali untuk golongan-golongan berkeperluan khas. Masih banyak yang perlu dipertingkatkan.

Ianya bergantung dengan siapa yang kita duduk atau tinggal, seperti jikalau ibu bapa kita yang tenat, jadi yang kebiasaannya yang akan menjaga mereka adalah anak-anak yang dekat dengan mereka. Bagi suami, atau isteri serta anak adalah ahli keluarga mereka sendiri, contohnya, jikalau suami yang sakit, kemungkinan isteri yang akan jaga. Jikalau anak yang tenat, kemungkinan besar ialah ibunya atau isterinya yang akan menjaga anaknya yang sakit. Serta, jikalau isteri yang sakit, suami yang akan jaga.

Hiasan yang saya suka dan kreatif adalah cincin kerana mempunyai reka bentuk yang terkini. Cincin saya mempunyai bentuk bunga matahari, jadi saya sangat sukakan reka bentuk yang baru dan terkini.

Keadaan awan di tempat tinggal saya amat cantik dan tenang mata memandang. Walaupun cuaca panas, awan-awan tersebut banyak membantu menyejukkan lagi cuaca di kawasan tempat tinggal saya.

Genre muzik yang rancak kerana ia akan memberikan saya rasa hilang mengantuk dan bersemangat.

Sekolah-sekolah di negara saya ada menyediakan program-program yang menyokong pelbagai bahasa, di mana pelajar tahap dua perlu memilih untuk mempelajari salah satu pilihan bahasa seperti bahasa Mandarin ataupun bahasa Perancis.

Pegawai yang dipilih sebagai pemimpin komuniti bertanggungjawab mengutamakan kebajikan dan keselamatan penduduk atau ahli komuniti mereka. Jadi, mereka bertanggungjawab berat untuk memastikan kesemua ahli-ahli berasa selamat dalam komuniti masing-masing.

Saya lebih suka berada di dalam rumah kerana saya lebih selesa <hesitation> di dalam situasi yang mana saya tidak perlu berdepan dengan orang ramai yang saya tak kenali, dan juga selalunya tempat-tempat awam kebiasaannya akan penuh dan sesak. Jadi, saya tak suka.

Guru-guru perlulah sentiasa memberi nasihat kepada pelajar dan memberi perhatian terhadap isu-isu yang berlaku di sekolah. Mereka perlulah mendengar apa-apa isu-isu yang dibangkitkan oleh pelajar seperti buli dan sebagainya. Ianya perlulah dibanteras dari sekolah lagi serta perlu dipantau oleh guru-guru di sekolah.

"Antara jenis penghijrahan yang terdapat di negara saya adalah disebabkan oleh program kerajaan ""Malaysia Rumah Keduaku"", di mana pihak kerajaan menjemput para-para pelabur dari luar negara untuk menjadikan Malaysia sebagai tempat tinggal kedua mereka,"